واټر پروف جاکټ د باران پر ضد کارېږي. پافر جاکټ ژمي ته ګرم ساتي. ډینم جاکټ د ورځني استعمال لپاره دی. چرمی جاکټ فیشن او یخني دواړه پوښي. سویټ شرت جاکټونه تمرین ته ښه دي. پارکا جاکټ ډېر ژور ژمی کې کارېږي. هر جاکټ د هوا او ځای مطابق دی